<noise> Ndikka mi wala walande woire nder hotel gam misiwto mi nana belɗun, mi welna yonki am. Mi fukkina hakkiilo am, mi heɓa mi nyaama nyaaminda botka to babal boɗngal.